أنا بحب أتقدم بالمستقبل مائتي عام ليش؟ لإني بشوف التغيرات والتطورات اللي وصلنا لها نحن البشر، بشوف كيف راح يكون العالم؟ كيف راح تكون التكنولوجيا؟ شوف إذا راح تكون القرارات صائبة؟ إذا راح تحدث حروب بالمستقبل؟ اتعلم نرچع للحاضر ونتعلم من إذا كنا راح نسوي اخطاء أيضا الماضي چميل ولكن افضل المستقبل.